No kääriq ommaq põhimõttõlisõlt niguq olõssiq <hesitation> kats väist, minkal om tegeligult pääotsah rõngas. Nu ommaq sis keskest kruvigaq kokko pant ja teräväs ommaq tettüq. Ja sis sa saat lõksutaq naid terävit puuli umavahel ja lõigata naidõga.